रॉक म्यूजिक सुन मं वटले बलिष्ट भावना जे आस्तात तेह उक्तोंक मेळतात। व्यक्तिगत अनुभव जे आस्तात तेंका जोडुंक जात, एक तरेची ऊर्जा आनी बंदाचो भावना सुध्दा दिवक शकता। तसाच संगीत च्या निमतान तेंका आपले मं वटले जे खरे विचार आस्तात तेह लोकांच्या फुडयां हाडुंक मेळतात। आज च्या बर्ग्यांक रॉक म्यूजिक चड आंवत म्हुनंन तेह बारा ल्हाव संगीत सोडून आस्ला आइकतात।